איך בין זייער זייער שטארק נישט אריינגעטוהן אין ווידעא געימס, איך ווייס נישט וויאזוי ס'ארבעט, אבער איך ווייס אז מענטשן וואס שפילן עס ווערן ממש אזויווי עדיקטעד צו עס, <hesitation> אויב ס'איז א מין פארעם פון ארט - איך וואלט נישט געטראכט אזוי, אבער ס'איז אינטערעסאנט צו טראכטן וועגן עס, כ'מיין אז נישט אבער, כ'מיין אז עס וואלטן געווען מענטשן וואס האלטן אז יא